Lë' abion x̱o'b lo me c̲h̲apu motor, c̲h̲apu xi'lu y c̲h̲apu minn stsë'wu nak piloto por gunu lë'wu sia di'l giabu.